باش تجدر تثبت برنامج على تليفونك أول حاجة افتح متجر التطبيقات زي جوجل بلاي وآبل ستور، بعد تالي اكتب اسم البرنامج في قناة البحث لما يطلعلك البرنامج دير له تنزيل بعد تالي اضغط على زر التثبيت بعد يتحمل، وهكي صار بعد يكمل التحميل هكي تجدر يجدر يفتح في نقالك مباشرة وتجدر تستخدم البرنامج.